Zimanya zivezah zindai much munopeni hagoo ning'ombe in g'ombe navenayoo hiv namipangoo hindai sana chigirah ing'ombe hii novenayoo ukuletera maver wakwigizaa vulai ulanyolah maver wakwigizaa ulanyolah maver <hesitation> gaavanah yoyoyo kunywaaku ulanyolah navenaziyoo zinyingii wagulizakuh zisendii zivezaa zindai zikukony shindah unakuvaa nayoo hagoo yoyoyo kwingombe neevenayoo hang'oo nindai sana nakandii novezah mtuzii malai wa ing'ombe tungaa kinduukwalagaga ligongii ligongii ninduu kilayai sana ing'ombe no ndai sana ligongii nileev <hesitation> angooo wavangenii nauv <hesitation> navoo vanyingii uvugalah indalah usiz kulimbeni family ya disembaah khunyol wakunduka mweli wakuminambilii uvugule ligongii hiriii nenyasizie vanaa vag ndole vanaa vag kuikar <hesitation> alalah kumolome mang'ana getu gwilimboma kuligondii neevenayoo nililah naingombe nlilai. Hibaga neevenayoo. Uvugura ralara kevugalah. liralah keeguliza nadukah! Vanduu, harubaini hilanduza kupandee. Hibaga neevenayoo k <hesitation> nivurahi' nauv <hesitation> nazinyamahh! Angooo huzilivulai lakini zindai ligondi!! Ne <hesitation> ng'ombe yani vitunguo mirahi linyalah yakuwah! Vitunguo hunyalah wakholelah hongoo hinyalah. Neevenayoo zinyama zivirii zikuwa hukoreku avunduu eee <hesitation> huvungureku huit <hesitation> uzie kubaki himbere yanyasai ligondi utir <hesitation> vanavoho khoo vinyama! Zivirii hizi nizindai.